जो इला एक समय के लोग हों सो पुराने लोग जादा यात्रा टीबी कोरोन इला सब जगे गाड़ी जौन टीबी कोरोन इला के लोग जादा यात्रा। एला एसो रो होए कि कोइके भी जानो होलो गड़िया लेई जाओं या जे कोइके गाड़ी ना जाओं तो से तेइके दी से पोची जाओं आई।